Ujun nayee nanu ñamee nama yii gundehe gunamee namedihu yoo ñivɨ ndahvi cuendali ya ndioo mee ni chaha chaha ñe ndioo ñiji vii naan modo adiu tu naguee io nditi yuu juñu cayu cachete ndioo vee ni ndayhvi ndi tuu ndioo ndioo nda cachi ndi nda yahvi ña modo uchi namee namee tinana yaha ndioo ndee ni chaha ni ña modo ña iji ñivi ndahvi Ha ultimo comida yichen yu'a, comida yuxuu nania ñayee un ñaño'o, ultima menii verdura kuu ihá yayi'i yo'o niutu ihá ñeyii.